حال كنت نقرأ أكثر, وقت اللي كنت صغير حال كنت نقرأ أكثر ماللازم أكتر من هكا, أنا صحيح قريت ووصلت والكل, أما وقت اللي كنت <hesitation> في فترة الثانويا العاما <hesitation> تغاضيت شويا عالقرايا لذا طاحو شويا النتايج, مشيت حاجات مكنتش نتوقع إني نمشيلهم, <hesitation> تمنيت كان جيت خير برشا, ولقيت فرصا خير توا برشا.